मोइ असल्ते नोर्मल् पानि तु खये फल्पओ करन् मोर् बहुत् प्रोब्लेम् होइ फिर् थन्द हि खते। खपओ गाने करन् मोइ नोर्मल् तु इतुकने बेसि फल्पओ नोर्मल् तु हकलो दिनोते सोले जये थन्द दिनोते। सोले करमोर् दिनोते सोले हकलो सिन्दिरे नोर्मल् भय नोर्मल् खले देहर् कुन खोति न थैते करन् क्रिजोर् थोइ। भ्होले जिदे हि फिनि तु थन्द करि खये पोत् खोति होइ। करन् बहुत् दिन्गित् कि भ होबो अपुनर् सौरि लगि बो क होबो जुकम् होबो। एबुन् अनन्द् धरन् हो बेम रहि बो कोति के थन्द तोहि इमन्। बेह से अपुनर् दिन्गित् लगि बो खोतैते दिन्गित् लग बिशोद् अपुनर् क होबो। जोर् होबो एबुन् धरन् हो बेम रहि बो परे एकने फ्रेश् नोर्मल् पानि। तु खले अपुनर् कुन देहर् खोति न होइ करन् नोर्मल् पानि तु खदै नोर्मले होइ। थैके करन् थन्द तु खब भै करमोर् तु खब परे करन् नोर्मल्। पानि तु इमने धुनिअ कुन फ्लन्गिन्ग् नहि थैके फ्रिजुर् थोबन लगि कि बत बन् लगि। खोति होअस् कुन सन्स् न थैके एकने नोर्मल् पानि तु मोख् बिद जोनु। बुले भबो अरोमु खय हो भल्पो नोर्मल् तोहि बेसि बेस्त् मोक् भबो उजेन्।